Ci weer biñ nekk nii ci suñ lekk yiñ yor ci at bii, mboqu, gerte ak dugub ak xaal. Weer bii lool moo fa nekk. Noor bi noor bi diŋa am oraas ak oraas ak xaal ba tay moom la ak lii naka.